Äjtyät mespatä je syaput wakutyät ntze' äjtyän yo'te, wa'kutyän ntze'u äjtyän ntziko'te, wa'kuyän nes limpyatzäjku piso, wa'kutän ntze'u baño, ijtu jabon wa'tyän ntze'u traste, wa'kutyän ntzeya' äjtyun mesa, jaktyän limpyatzäj äjtyän estufa, limpyatzäjku äjtyän mantel, ijtu jabon blanca nieve, jabon ariel, jabon este accion, jabon es y viva, y uno dos tres, cual otro, ijtu syaput wa'tyä ntzinhupä, como jabon zote, jabon de baño, ijtu wa'kutyä ntzinyajup'pi'k une', especial wa'ku tzyinyaju jetä jabonh une'kota', ijtu jaktyän ijtu ja'ktyän ntze'upi'k baño aparte, ijtu ja'kutyän nkojtu jabon de olor bañu'ojmä, yy.